hale nyo lamin nimi nan jet ato on nende nyo odi bikan, odi maobe, od saro an futadwani dwidi, nene akone dwidi jo yon yon go dwidi chapan ejego